Lau sinagu seh ea varagu na, port moresby general hospital'ai- hospele'ai, eha varagu. Bena lau egu, maragi- lau maragiguai, lau, na baby'ai bona, maragiguai ibounai, vabukori'ai na'bada. O lau sinagu beh iama, samarai varahanai beh, pada haidiai beh vabukori'ai na'nohova, papa haidiai beh na'hanaiva, samarai'ai na'nohova. Toh lau sinagu dan ma inikai, ia dan ma motu hahinena. Tamagu beh ma vabukori tauna. Okay toh lau egu, ma- maragiguai bona, egu youth life ibounai, <hesitation> egu teen life ibounai na, vabukori'ai na'bada. Okay <hesitation> maragi- nega haidia na, na'laom alotau, samarai'ai sinagu ena kaha taudia ida, ma idia dan ma, mai edia gado ma, egu- lau dan ma egu, effort iboudai unukai na'hatom, maedia gado, baina dibaia. Bana sinagu- badna sinagu na, mai gado dibana na dainai na lau na, launa nauram idiedia gado bona motu gado- gadoai baina, baia he- baia, hereva. Na dainai lal- Lagu, lau maragiguai, veibs ai nabada beh, sevese moreai na'skul. Egu grade one to grade eight na sevese moreai na'kara. Bena, spacing ta asina davaria, <hesitation> lau na selection ai seh abigu bainala, higher edu- higher education. Beh na dainai da, lau da, na noho rumai one year ta naro- o lagani ta na rumai na'noho, gakara ta asi na'davari o, dak- nala- rumai- rumai mo na'noho bona, wo- lagani ta eme ore. Okay hari, lagani iha ruanai beh, sibogu nas- egu, school fee da- daladia na'kara bena nala egu short course haidia nakara. Nabe nala, institute tai na'skul, certificate ta na'abi. Na'abi negan nama neganai, gaukara ta asna davaria. Ma lagani tama rumai na'noho kava. Bona na lagani hua dokonai, lau, port services ida na stevedoring company ta ida mosbi'ai, na- na- na apply henidia bena eabigu dae da nala naha gaukara. Unukai naha gaukara, lagani rua ba- bamona na'gaukara, bena gaukara na'rakatania. Ma egu own, reasons daidiai. Gaukara na'rakatania, hanuai ma na'noho kava. Hanuai na'noho kava beh, hari vaevae maragimai'ai ah badalai maurina davara, ma davarai egu time ibounai- egu hora ibounai ma davarai na'heniva. Bona heina, lau dan na still, davarai na'gaukaram. Davarai egu, davari davari gabudiai na- na- na'abim. Emu- egu- egu mauri kana na davarai na'mauri laiam. Ah'haodam ah'kimaim, bona, nubamona, amai mauri am- amai- da amai seneam ema maurina, <hesitation> davarai bana na dainai ai na davara badinai a'nohom. <hesitation> maragiguai na, hanuai a'nohova dan hanua- hanua dan, guna beh hemataurai, bona, nu kara namodia bona, maino, maino'ai a'nohova. Toh ini, ema taudia, hari, settlers evana daka baitagwa, idia ema neganai, hanua amo emai hanua, guna vaevae <hesitation> nohova bamona na vaitan na maurina na metara metara <hesitation> boio <hesitation> laom. Na dainai vavagu vanegai egwa ei itana, Itada motu, dakan- nursery rhymes school'na ta mas baita haginia. Bena, vava- vava na'hamaoroa vava na- na lalohadai na lalohadai badana bona lalohadai mai, lalohadai namona. Na bema baita, karaiam neganai itada motu senena bona itada motu, <hesitation> motu gadona basine boio. Inana- na negai na mo- na motu gado na metere metere <hesitation> boio <hesitation> laom. Bana, daka baita gwa na, gado na papua niugini gado badadia toi na, nao gado, pidgin gado, ororo taudia edia, gado, bona papua taudia ena gado motu. Toma, na gado badadia toi na unu. Unu dainai na- unu dainai, motu gado dan heina, vaitan boio laom. Metara metara, em- eh- <hesitation> mase <hesitation> laom na heto.